wabe tun oyi oma dɛmu han jo'e curulu mibin a jere mina wabe buwa se wabe-ro dendɔrɔ waro ho deni ɓa zara se ho bamananan to baro marasan um ɓa farala ta mibin ɓa dogɔnon-na ta mibin ɓa miyan'ara ta mibin ɓa senufo-ra ta mibin donk ho han jere midepe in ɓɛ in zun in bɛzun sinon han han jo'e curulu mibin wabe Mali tun'in a yi va nu- nupɛ se to ho ju jo a a ve han o